Flawa jei mi meeɗi laarugo ɓurɗaa woɗugo am Ko ndiyam mawɗo ngam miɗo njamaadi ko, ko miɗo jogii loowdi leydi e ngaari kam luggude faɗi. Mi yidi njogii nder wuro nafiiji ɓe faamaade ɓurnde ngal